Pakistan finaa tawaa muuɗun. Huunde fuu ko nanngi hakkille maɓɓe, ɓe njoppataa. <hesitation> ɓornotooɓe tubalaaje daɓɓe, aya, so ngoonga mi meeɗay yaade ton. Ɗum waɗi so mi wawa sifaade ton. Ɓe yimɓe du, eɓe keewi siiŋaaji. <hesitation> mornotooɓe tubalaaje daɓɓe, aya, so ngoonga, mi meeɗay yaade ton. Ɗun waɗi so mi wawa sifaade sanne.